Fahaizako azy ndraiky io piso io zany hevi-diso fa- fahaizantsika nazy Malagasy, aminay io zaka zaka, io zany koa fa couleur fotsy couleur fotsy ah zany midika hoe zaka tsara zany; mi- porter chance raha karah zany. Kôfa raha io ndraiky couleur mainty io amin'ny maha mainty anazy zay, lasa mitondra karazana loza kara reny zany.